Men nonushta uchun kechki ovqatni afzal ko'raman, chunki bu yangi va qiziqarli tajriba bo'ladi. Kechki ovqatning ta'mi va ko'rinishi nonushta uchun yangicha yondashuv yaratadi.